<hesitation> La- lafo ny legume biologique ya mendrika ananjy le vidiny lafo satria le tantsaha mamboly ananjy koa anie mba sahirana e sady lany fotoana izy a lany vola izy a de mety tsara izy raha ohatra ka lafo fa raha ohatra anefa ambany vidin'iny de lasa perte ndreka le mpamboly ananjy.